сіз тамаша жыл подкастын тыңдап отырсыз
бұл қырық үшінші эпизод
бүгін біз жаман әдеттерді жақсы әдеттермен алмастыру жайлы талқылаймыз
ал онда кеттік
бұл жеке даму мотивация өмір жайлы толғаныстар қамтылатын қазақша аудиоблог
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің қоғамы
өмір тамаша
бақытты болу бақытты болу ол біздің таңдауымыз біздің таңдауымыз
шоу жүргізушісі талшынды қарсы алыңыздар
сәлем барлықтарыңызға
тамаша жыл подкастына қош келдіңіздер
егер подкастты бірінші рет тыңдап отырсаңыз мені тыңдап көруді шешкеніңізге үлкен рахмет
бұл подкаст сіздер үшін аптасына үш рет дүйсенбі сәрсенбі және жұма күндері шығады
барлық сілтемелер талшын нүкте ком сайтында тұр
ал енді бүгінгі эпизодты тыңдауға әзір сияқтымыз
бүгінгі подкастымыз өте мөте қысқа болады деп үміттенемін
бүгін біз жаман әдеттерімізді жақсы әдеттерімізге айналдыру процессі жайлы айтамыз
иә біз подкаст басталғаннан бері ылғи да осы өзіміздің жаман жақтарымызбен күресеміз
жаман жақтарымызды алып тастаймыз
оның себептері неде
қалай неліктен әдеттерді жою онымен күресу қиын деген сұраққа жауап іздеумен келе жатырмыз
шынымен де жаман әдеттермен күресу өте қиын
бүгін біз соның бір жолы ретінде жаман әдеттерімізді трансформациялау процессі яғни жаман әдеттерімізді басқа бір әдетпен алмастыру туралы ойланып көреміз
өзіміз білетіндей біздің әдеттеріміз бірнеше процесстерден этаптардан өту арқылы біздің бойымызда қалыптаса бастайды
ең алдымен оның қозғаушы күші болады
одан кейін сол қозғаушы күштің арқасында біз белгілі бір іс қимылдар шаралар жасаймыз
және сол шаралардың нәтижесінде өзімізге яғни белгілі бір жетістікке немесе қуанышқа бақытқа бөленеміз
одан кейін ол ақырындап біздің әдетке айнала бастайды
мәселен і тәтті жеуді алайық иә
ыыы біздің қарнымыз ашып кеткен сияқты болуы мүмкін
немесе біздің көңіл күйіміз түсіп кеткен сияқты болады
және көңіл күйімізді түсіру үшін өзіміздің қарнымызды тойдыру үшін тәтті жеу керек деген ой басымызға келеді
бұл қозғаушы күш
енді қозғаушы күш келесі біздің іс әрекетке алып келеді
іс әрекет ол шкафты ашып тәттіні алу немесе дүкенге барып өзіңізге ұнаған шоколадты сатып алу
және оның соңында үшінші бөлігі өзіңіздің мақтау жаңағы сыйлық деген бөлігі
ол оны жегеннен кейін өзіңіз қанағаттанасыз көңіл күйіңіз көтеріледі ііі тоясыз деген сияқты иә
және сонымен қатар әлеуметтік желілерде де
біртүрлі өзіңіз жалығып кеткен сияқты сезінсеңіз і өзіңіз не істеріңізді білмей қалған сияқты сезім болса бұл қозғаушы күш иә
ол қозғаушы күш іске алып келеді
яғни біз телефонымыздағы өзіміздің жаңағы фейсбук вконтакте немесе инстаграм әркімге әртүрлі иә сол өзіне тәуелді қосымшасын ашады
ол іс әрекетіміз
және соңғы үшінші бөлігі ол сыйлық
яғни өзімізді қанағаттандыратын жағдай ол суреттер көру лайк басу коммент жазу немесе біреудің жазған комментіне сіз жауап жазуыңыз мүмкін
бұл белгілі бір дәрежеде сіздің қайтадан қайтып келуіңізге әсер ететін бір факторлардың бірі
енді бұл уақыт өте келе қайталана қайталана берсе шынымен де оны өмірімізден алып тастау күн өткен сайын қиын бола түседі
және оны күн өткен сайын қиын еткізбеу үшін біз бүгіннен бастап онымен күресуіміз қажет
кімде қандай жаман әдеттер бар екенін білмеймін
мүмкін біреуде тәтті жеу мүмкін біреуде әлеуметтік желі немесе біреуде ұйықтау шығар
білмеймін қандай екенін
ііі бүгін біз сол жаман әдетті керісінше жақсы әдетпен және жақсы әдеттің бірі кітап оқумен алмастыру жайлы ойланып көрейік
көпшілігімізде көп адамдар айтатындай әлеуметтік желі проблемасы шынымен де бір қатайып бара жатқан күннен күнге ііі жаңағы кішірейіп емес түйедей болып бара жатқан проблемалардың бірі
ііі бүгін біз сонымен күресіп көрейік
алайда мысалға і вконтактіге кіру мен кітап оқудың арасында айырмашылық үлкен болуы мүмкін
өйткені біз ойлаймыз ай кітап оқу деген мысалға көп уақытты алады
онымен отыруым керек жарты сағат бір сағат деген сияқты да
ал вконтактеде мен үш ақ минут отырамын
і мен бір бес минут отырамын болды одан кейін шығып кетемін деген сияқты
проблема осы жерде туындайды
сондықтан біз ііі бұны проблеманы егер де мен бес минут кітап оқысам да кітап оқимын деген ойға алмастыруымыз қажет
яғни кітап оқу деген процессті бір үлкен істей алмайтын бір түйедей нәрсе етіп емес
ұсақ қана бес минут қана кітап оқысам да оқи аламын деген ойды өзіміздің басымызға сіңіруіміз керек
келесі жолы өзіміздің жаман әдетіміз яғни қозғаушы күштің әсер етіп жатқанын көрсеңіз яғни өзіңіздің ішіңіз пысып жалығып бара жатқаныңызды сезініп
енді қолыңыз сүйікті қосымшаңызды ашуға қарай алып кетіп бара жатқан кезде немесе ойын ойнауға деген сияқты иә
сол кезде тоқтай қалуыңыз керек те кітапты аласыз да оқисыз
бірақ өзіңізге айтасыз мен бұл жерде қазір жарты сағат кітап оқуым міндетті емес бес минут оқысам да болады
сөйтіп бес минут оқыңыз болды
одан кейін жауып қоя салыңыз
және әрбір жолы өзіңіздің жаман әдетіңіз басып қозғаушы күштер әсер етіп қолыңыз жүгіре бастаған сайын осы әдетті қалыптастыра түсіңіз
нәтижесінде меніңше біраз уақыттан кейін біз де ііі бұны әдет ретінде қалыптастыра бастаймыз
яғни бағанағы жаман әдеттің орнына осы жақсы әдетпен алмастырамыз
бұл әркімде әртүрлі болуы мүмкін
мүмкін бағанағы айтқан тәтті жеу болса онда ііі тәтті жегіңіз келіп қарныңыз ашқан сияқты өтірік өзіңізді алдап жатсаңыз онда мүмкін ммм су аласыз да су іше бастайсыз деген сияқты
мәселенің меніңше ең қиын жері ол осында
яғни қозғаушы күшті нақты танып білуде
және ендігі сол жаман әдетіңізге алып келетін келесі іс әрекетті болдырмауда
әркім өзіміздің өмірімізде осы бір тәжірибені істеп көрейік
қалай болатыны жайлы мен білмеймін
ыыы мен өзім де енді бастап көрмекшімін оның қалайынан жұмыс істейтіндігі жайлы
ііі бірақ әрине ең жақсы жолдарының бірі оны тарс еткізіп жауып тастау
бірақ тарс еткізіп жауып тастау әдетті жойып тастау ол өте қиын нәрсе
өйткені біраз уақыт одан шыдап тұрсаңыз да кейін рахатыңыз қанбаған нәрсе бәрібір ол қанбаған сияқты болып сезініп тұрады ғой
сондықтан оның орнын жабатындай басқа нәрсемен алмастырмаса жаңағы бос орын бос орын болып қалатын сияқты
сондықтан бос орынды толтырып бір өзіміз үшін маңызды нәрсеге де ы уақыт бөлсек болады деп ойлаймын
бүгінге айтайын дегенім осы
өте қысқа шағын ғана тәжірибе
өмірімізде істеп көрейік
ыыы біраз уақыттан кейін мен де осы тақырыпқа қайтадан подкаст жазамын
ыыы барлық жасаған тәжірибелерді ескере отырып
егер сіздің өзіңіздің бір арнайы бір методыңыз болса жаман әдетпен күресетін онда міндетті түрде маған жазыңыз
келесі кездескенше сау болыңыз
сіз тамаша жыл подкастын тыңдадыңыз
мені фейсбук вконтакте инстаграм желілерінде тамаша жыл атымен таба аласыз
сонымен қатар вконтакте арқылы тыңдап отырсаңыз онда подкаст қосымшасын көшіріп сол қосымша арқылы тыңдауға кеңес беремін
мені тыңдағаныңызға рахмет
аласұрып алданып ащының дәмін татсаң да
сүрінбейтін жеріңде жығылып құлап жатсаң да
аялдама аялдама сен